O cuando tsumucunumpaam ya tsujiam ya tsumu cunumu o las ocho ocho de la noche ya cab tsujiam cab ura ca ura u mungpa'am u tuguypaam can pamaju u muwe minpa u yucunpa a las a las diez de caji u munquetpa u munquetpa caji otro dos tres ura y u yucunquetpa de ala una nucspan tsemullu a u muwe minquetpa asta que quejanumpa y u mungpa como unos ocho ora mas o menos bien bien u mungpa caji de te tsuji ca pamaju y can yumu pues cab casi tesa wa muwe minu yajcu ajpa uy mung'u y nuse tiu cabs ca wa muwe minu na ura y entonces ca de dia sentí tsucpa ya putspay ca cuerpu ya way chucmusaam yacti cay chicutupapu entu cab cusa uni tuypa ni cupac tuypa ni mancuy tudu uyje tuypa ca de dia way chuc musaam yacti.